Eah a dəli gin mya wuru mənvaraŋsə wopm gya gon ɗaŋ ta wum ghənyo ɗaŋ ma kon ɗuni tə vik za:r eah mya wutu ka shin dzha njyiri a ra wan eh ghənyo ɗaŋ ma kon dun tə vik za:r toh vi ɓendəmi a man su tə kad vi gopes tə dlai toh gjhən mya wutu ka fi ka shin dzha njiri a ra wan ghənyo ɗaŋ mya kwan sai a danna ra ma kon ghəshigon ma kon mai kyau ma kon ghashi gon ba wo tlə mai kyawuŋ eah mya wutu myan suman tu emmanuel bulus <hesitation> ma kon tə vinan ghai eah baban nə dzhaɗi a ɓwatə eah sum nagos tu njwom nə gna mən gil eah maman nə gna gipi gna mən sur eah dagos daghə baban sum wos tu dzhaɗi eh mi gom kaduna gil.